اللغة الإسبانية, لأنها سهلة, كمان لأنها واسعة الإستخدام بالعالم, وبسببها ممكن إني أتواصل مع ثقافات جديدة, وأتعامل مع ناس ما كنت متوقع إني أتعامل معاهم, وكمان اللغة الإسبانية كتيييير ممتازة.